अजे तुमर् मोन्तु दुख् लगि अस, किब होएस्ते निकि?। भ <hesitation> तुमर् लिफेओत् किब होएस्ते निकि?। तुमर् जिबोन्दोत् किब होएस्ते निकि?। इमन्जे मोन्तु दुख् कोरि अस, कि होएस्ते मु क्वसुन्?। तुमर् <hesitation> ओफ्फिचेओत् किब कबलोगत् कजिय लेगिल निकि?। <hesitation> तुमर् बोसे किब कोले?। घरो मनोहन् लोगत् कजिय लेगिल निकि?। घरो मनोहन् लोगत् कजिय लेगिल निकि?। कि होएस्ते मु क्वसुन्?। इमन्जे दुखत् अस तुमि अजे?। तुमर् मुखन्स एमु लगिस अजे, तुमि बहोत् दुखत् अस। किब जोदि मोन्तु बिय लगि असे, <hesitation> मोन्तु दुखत् जोदि अस, तुमि कबो पर फ्री ले?। कुनए?। मने एको अजे, बेलेकोलोगोन् कोथ पककोए ले, तिग मोन्तु बेसि भल् लगे। पतल् पतल् लगे। तुमि मु कबो पर?। किकि होल् क्वसुन्?। कोब जबनि गेदेतेअ, मोन्तु तित तुमर् भल् लगिबोफ्?।